المكان اللي ما زورته بس أتمنى أني أزوره <hesitation> هو الإهرامات في مصر. دائما تجدبني بتاريخها الح-العريق وغموضها. الإهرامات تمثل إنجازات هندسية مدهشة ومعجزة خالدة. <hesitation> أحب أعيش تجربة استكتشاف هذا المعلم العظيم. كما أن تاريخها الفرعونيه وثقافتها <hesitation> أرغب في التعرف عليها وعلى تفاصيلها أكثر عن الحياة ,عن ذلك الزمن.